Ny fomba fiasan’ny imprinty zao zaigny, izy <hesitation> raha ca-cad-cadre ndraha fô manjary anàtô-anatôvagna <hesitation> papier velin regny anatigny aka. De zay raha soratantegna amin’ny ordi aminje, zay raha tiàntegna aboàkany akàgny, to de aboàkagny agny. Ôhatra sary izio, manjary anasagna sary koà izy. To de aboàkagny i-imprinty avàkagny i raha jiaby tiàntegna aboàkanigny, amin’ny alalan’ny ordi.